בִּנְסְבַּה לִיָא אֶלְאַלְעַאב אֶלְפִידִיוּא יְמוּכֶּן תְּעַבֶּר תְּעַתַּבֶּר פִּן חַקִיקִי חֵית כִּתְגַ'מַּע בֵּין אֶלְקִסָּה וְאֶלְתַצְמִים וְאֶלְמוּסִיקָה וְחַתּّى אֶלְתַפָּעַל מַעַ אֶלְלֻּעְבּ, תְּמַדֶּד תַּגְרִיבָה מֻכְתַלִּיפָה וּפְרִידָה יְמוּכֶּן תְּחַלִּי נַאס יְעַיִשּׁוּ קְסָאס יְעַבְּרוּ עַל אוּנְפְּסְהוּם בִּטְרִיקָה גְ'דִידָה וּלָקִין חַאס יְקוּנוּ מֻצַּמְּמִין עַל אֶלְבַּחְת' פִּנִּי וּתַקַאוּפִּי בְּנֶפְס אֶלְוַקְת.